<noise> sifuri, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, namoja, nambili, natatu, <noise> nanne, natano, natano, <noise> sita, kumi nasaba, kumi nanane, natisa, ishirini, ishina moja, ishina mbili, ishina tatu, ishina nne, ishina tano, ishina sita, ishina saba, ishina nane, ishina tisa, salasini, sasina moja, sina mbili, sasina tatu, sasina inne, sina tano, sasina sita, sasina saba, sina nane, sasina tisa, arubaini, bana moja, bana mbili, <noise> bana tatu, bana nne, bana tano, bana sita, bana saba, bena nane, bena tisa, hamsini. <noise>